Emi lieli ndiamo ka inji ndiamo alibe lieli ndia kabhidhiyo injo kikibisaga ka jokoni alibe lieli ndio kahululai bwahi katiko injo okubisaga subha guli anyuma ndia bidio injo akilikaga kasapuliya nibhakungbesi kabha nasei uma uma bha kelela bhia bisai kakala bhutodha bhuliya nali akotu

Aha sa ntegeka ndia koliliaga ka bbasi na takisi ali buzibu tina?, ali akisidentisi, ehi takisi, bbasi akiteliliaga ahisi nakiolaga bhakpa

Injo kikitoka nanga nili na tolo mamadha ninki sumba simu kikioka jibheti endindi yo inki toka toliyako nanga anibusukana na tolosi poni anibusukana

njo mbuka kihibhi ba weja

bisidenti ahingulani ka ngudhe ndiaka uganda nanga ndibekina baka someleli vuga bisidenti atodhi na kihingulana ka uganda nanga ndibhekina bakivugaga ni batamili nibanu mwenge nibanu njemu kima njo poni akidhuwaga abutamilisa aduwa vuga kulungi atukaku kisidenti ndiekina ngudhe alibhe kindiazinaniyo ndia akibhikisaga bhisidenti

Nkiyaga ka ndabho ndiamo nihumula nianga

Kusenga sengia akigia eti oli olike ka mpempa na dako toli onkunde dako nesi wekundio nkumi nanga bhsu poni mindia akihanga andi Mambombi

Nanga ntaidako kongbelia kobhu okubhaga nonganili dumbi kima poni ndia kibhaga na kolio ehhh onganyilia kali na todha sikiakoku kima mazinana kedhabkokutoha gia eti akusasule ongbelie kobhu dou moti andulu onganyilie

Kioka ninilelagi nkigia bhaniki bhabikisa kami ndangalilo ndiamo kimesia humula nitodha nitandika mulimo ndiamo ndia ka inji

Emi nkiyaga ka dduka kedha ka katale nisumbaku ndiekina kedha ndinkili na sente nkiyaga ka nkpa kindi nkisumbiliaga ntua dduka aniekopisaku lieli dumbi lieli injo nibikisa ka inji bha bhaongelebe keyo ndinili nai andulu akidhakie bhesu bhoponi ka inji.

Oibi nti bhasika njo busimi ndiekina bhakilikaga nibhakakola milimo kainji nga kweyambi lieli yatuga libho na ya ka kolabuyonjo ndia ka inji

Akwetantalaga ndwali nakubikisa nkula kulana ka inji injo

Nanga sigikilyeti libho ndiasu njo ali na mugaso sa mani kowasu kandi kalika ndiakalibe akiki talabanija sini sini kangongwabili ndiabhesu yoho

Ali samugaso lika nokwekebelisa nanga menjo okilikaga nohibhi nese oli mwomezi kedhatu oli na mikya ndwali kasoliako

Mmm buli ngoye ndie nijwalua nkiogisag dumbi nigola nibisa nkikolaga bhinjo eti ngoye ndiamo kidhakia ogisai nkilgolaga nibisa ka mugamba kindia abbenia kindia akilika na abenia

Nduali sa kolona adhuwa busubuzi nakisikililia mbusa sini nanga gavumenti abhukomisa bhakpa mamikana tukabho ka ngongwa-mbili ndiabho

Bhukuntangia muikili minjo nali na ngeso aikilizibwa abhueikilie nanga bhutangiku magezi na kandi bhuntangiku mazima aiki abhuikilie nanga andulu ndia akibhulinda kulungi abhi ku ha nibhuntanfiku mazima ndia akitoka kolilianu

Libho ka ngongua mbili kikitunga haa tukai ka ndia Gavumenti akola ndia bhakigiyagaku sa tapu libho sa nsenke

Mbula akiolaga bhakpa, kasumi Injo, ehi gusia akitwikaga, kasumi Injo nduali mamadha akibikaga nhi mbula kabhongi

Mmmm mug lika tolo poni nabhongi abhongili kimui nanga okubhanga na kola mulimo ndiako ndio koli na kima poni ndia akuku situresinga ka mulima ndiako kedha ka bhongo ndiako injo andulu ndia adhu nabhongi

Nkpa poni alike naibi eti ehh injo nau ali na nkumasi

Bha na mpempa ka ngongwa mbili ndiasu andi lika nikibisabe nkulato bha na mpempa ka ngongwa mbili ndiasu andi saba gavumenti akisindikilie bhasilikale bhia bhapolisi nanga bhenjo bhakikindaga ndibho mpempa ka buli mbili

Ali mugaso ganyilya bhotwako nanga kubhotu akilika nalyabe nanga tolo ndyekina nanga kalibhe mindyakakisobhiyaga nawe kusobhiya nawe bakukuganyilya nanga kubhotu njo akilika nalya namei

Mulimo ndia agbeibe kisomo aa na iba sa kibhoko na kisembo sa bhokotyana ali mulimo sa kola na nsuka nanga andulu ndia telemesibe nsi ndiasu yoho

ali lika nokukomba ndabo ndiako okombe andulu abhene andulu alike nali kulungi kandi nabongi

Ali sa mugaso ganyilia dako mindia akusobhililio nanga na Bbaibuli akigia eti onganilie dako mindia akusobhililio toli ali sa mugaso dhe andulu bhulike ka mpempa

Libho ali na mugaso kakozo sa mani anga libho ukwaka akitanga andwaye ndwaye ka kozo ndia bhesu libho ukwaka akibikisaga mani ka mubili kandi adhuwa mani mubili alika na bhongi

Ndyakidhuwaga bhabhuwegisa bhazongo ndwali sya kanbhondo nanga bazongo andibho sini sini ndibhalya ni bhagonzi nsi bhakaibhi nsi ndyabgbei yai atukimani bhabhuwegese bhelinde andulu bhadhakiye Tolo bhali ka nsi dya mambombi

Ali sigikilia eti bwile ndio okudhakia nolikagi kandi ndio kokugila andulu ndia akidhuwaga inja akujigidhilia sini ka sukulu ati bwile ndia bhabha nibhanisibe gia eti bhaniki bhaliagage ka sukulu kima injo abhuyamba sini sini na bwile injo bhabha nibha bisibe kweyamba ka sukulu menjo

Ndie kikikola dhakiabe buzibu ka inji ndiasu ali zibe eti nkpa ka kakola kima odake kedha omuhabhule omueke o onge naye bhukebhukeni makanga bisaku tondi

Mkpa nakikituka ka kyalo na kia ka tauni andibya subula ya bhaki bhiya bhiya na masanyalazi y bhaki bhiya bhiya na ngudhe ya bhaki bhiya bhiya na sipatala

Kisemeleli kibisagabe tolo kizibu eti kisolozi kima ka bhakpa ndibha bhakali na kima poni ka mbili ndiabhesu andulu kima tai injo bhia ngoye, lieli asobhile yambabho ka inji ndiabho bhakpa bhenjo

Ali lika nikikibhuebhingia andulu bhakipebe magezi nanga kabha nibhali bhangbheku andibho bhangbheku kokutoka komabho andibho kandi oye nobhuebhingi kandi noli na ngeso andulu otunge magezi ndiabho

Nkpa mindi aka bbakisia mulemi mindia ka ngongwa mbili ndiaki asemelelu bhamuise ka bilagilo sa gavumenti bhantolie mateka nesi salia bhasemelelu pesiaki nguko sa kusalia ndiaki kasemelelu koliisaku saalia iso bba

Ndia kokubanja okugia eti obanje odake odhuwe ongako haaa ndia kebhali ongie eti otandike sobololaki eti kolika nokuonga kedha kolika nokutongana na bhakpa akikola eki asoboka bikisiako bizibu osoboka onga kima maluzukana kedha bhudhakililie nibhulwani kuyo osemelelu odake

Haaa ndia kateketa andi makanga bhabho na sente biai ndia akibhukonia subula

Kikiyembe lalami, nkiteketaga bhuogi kimesia hogami, bhanipa liaga niliaga, mesia liaga, niya ka kisika ndiamo niteza maju ninsaba Mambombi, dhakiya saba dumbi nihanga nilala.

Simo injo bhanitelilia abhia saha salo menjo ndia kilia kandi nibhi ninililiki ka inji ndiamo saha njo nibhi na lukulato na ah bhaniki bhaniki ndiamo ka inji ndinitunga simu injo.

Lika nikikiogisa ndiasu ali nti kikibala ngoye alike nali nabhongi nabeni nabhesu oenikane kulungi subha bhakpa nanga kabha noli na bulofu kokusobola lika na bhakpa

Mbulu ndi akikpetaga sini sini kabha nali lieli ndia akikpetaga mugimba mabhonga sa lieli kabha nali lieli mmm deni mbulu ndia akisobola akigumisiliza mbela sa nsi mani nobu abika ka kyoma injo andulu mbulu ndie niki kabhaga ka tiko ndiamo

Bhulua mulimo ka ngongwa mbili bhakpa kabhuisi kulungi nanga ndibhetolo bhakibhaga nibhakikola ndibhetolo ndia bhakakikola bhaitu kobhulwa mulimo abhongi wehanga-hangebe mulimo poni ndio okutoka kolai andulu nawe webheisebe ka bwomezi ndio ogbei koliliaku

Ndia akudhedhio okuambaga obisaku nkuwa obisaku moula hhh obisaku liaga

Bhikighubaga kikiyaga kikola ki ghubha lyeli ndyabhesu kandi kiki bhuwaga ka tiko ndyekina kisumba

Nanga kikibala anga konsititusoni ndia Uganda akigia eti na bhakali bha bhe ka kima sa polipo ndia kebhali bhakali bhakibhaga na vwesighibwa sini sini bhakabhupesia bebembezi sa polipo ndia kesalo bhakali bhakibhaga na kisa sa yamba bhakpa kolisa bhaluku

Ali mugaso ega kati-kati nanga asili poni kaenenagi asili ndie ingbe kabhi tabhi endie endindi ndie ingbe yabhibe na nendindisio osemelelu oege asíli kati-kati akiyamba

Ali zibe eti bhaniki ndibhasu bhai ka kisomo soma bhakitunga magezi bhakigbeliiana ka kibhoko ka sasulu sukulu fizi nga bhanyaluganda bhoponi

Eli zibe nti kikilika nabho Kandi saha poni poni aha nikijibha nti nabhakpa Injo Kili ka holuliabho nti kikole eki jibha enti ehe kikole bhoni hanisa Loki ndiasu Injo?

Kukelelaga okomba haaa obhongosia ntebe ndiako ka dilo olika nosebhi mbume

Ali mugaso kwekebelisa ndwali sa kabhondo nanga oibe uwe otelemi bhoni kozo ndiako alibhoni kekebhe nomwamimbe nkali naye azibe eti naye ali bhoni andulu bhukole mamano ndianu bhenu poni nibhuibi eti kozo ndianu kaliku kizibu andulu mugaso nanga bhukuiba eti bhukubhubhokota bhaniki ndibha bhakali na kima

Okiana bhambgekuasu ali na mugaso nanga okutungagaku magezi otungaku bitekelezo mabhonga kandi nawe oibha miliye ndia bhadako ndibho obhuli nai ka kicweka kedha ka inji ndiako

Bhahikili bhenjo bhakibisagaku nkulato ka ngongua mbili ndiasu haa bhakibisagaku nkulato ndia salongo kandi bhaki bhakiegeasaga bhakpa mulingo poni poni ndia abhongani ziba nti ka ngongua mbili ndiasu bhakpa bhakoli buyonjo mamadha

Asemelelu kolisa ka ngonguwa mbili andulu bhamuibe eti miki minjo akibhaga na bhongi kakibhaga na ngeso malujukana kedha ngeso maluzuluzu.

Guba kokoa mwani ka ngongwa-mbili ndiasu abhuyambi bhakpa somesa bhaniki ndibhabho alika mandabho kola kima poni ndia bhagbei kolai na juga bhakali bhagbei jugabho

akubanjaga abhugia bhaniki ndibha somio ati bahandike ma bbaluwa dumbi abhuyamba baniki ndibha somio bhahandika bhugodha ka bitongole abhuyamba nanga akubhukabhaga ndibhasomio dumbi abhuyamba atandika pelelyiabo nkia sente sa sabbunu

Bhabhokoti ndia kokunbanja bhakilikaga nibhakibhuegesa bhaniki ndibhabho eti bhabhe na ngeso bhakibhuegesa ngesoe ngeso ndia akidhua eti bhabhi bhatua mugaso ka nsi ngeso sa ziba eti bhatandiki pesia buli nkpa poni bitinisa eeh

Andulu bhajogo bhatoke kwegedia ndwali sa kabhondo ka ngongwa mbili ndiasu